हेरांक आधार दिवप, तुम्ही तेंचेंवग्दा उबी राहुन तेंका मदद करची तसेच विश्वास अशिल्ल्या मांसाकडें ह्यां बद्दल उल्वाप जशे शिक्षक, सल्लगार, आई बापुई।